طبعًا أتلقى الإحترام أهم من الحب، لأن الإحترام يبني علاقة صحية وقوية بين الأفراد. إذا كان في إحترام الحب يجي بعد إذا كان ما في إحترام الحب ما يكون إله معنى.